Kalaro tenei vauk ke na mengen ta selen i abis lu siri mani. Ri mani kio togon a keve <hesitation> matan mani kio togon kari ta kun keve selen i abis lu. Ainoai i mani no buk mengen tatana, no buk mengen ta, a ianga. Ianga taun ko buk kau na ka abis kana lu, ka gule na mang sikei a ei ko togon a golo neina, na taun kala sabonai ni ei ang ko togon golo neina kala kau neina. Na keve mani ke voiang kipo kau nei mata o nei golo i ei, a ianga, a ngisngis, keve mani ke voiang kip ago palau si sikei a <hesitation> matan inatus ang kio kuvul palau. A pongua i kuvkuvulan i mani ko sui. <hesitation> Sui na kikiu, keve mani ke kio kau nei roe. Kio kep nei roe, na kio kau nei roe ang. Kari keve katui aongos kapa ago nei roe. Mani lava ko pasal ko puputuk a ri ei lava, ri men ngakan i ei, Kuo sinong kuo angkuai si ku tun ia kolo bur aliu ve, o ko ngoi aliu ve kana keve vuk ngakan i ei. Na keve ngakan i ei ke ko agon ia kuli ei, ei laba naka vil a lu ang si kana kau. Mang sikei a mani voiang parik tarapa angkuai si tara sabonai ani katui ina na kapo amunai ani kana katui silia. Silia <noise> parik luai ku angkuai si nas ta ko kau eoi, na kana <hesitation> katui kapo amunai nia <hesitation> parik kapa angkuai si akalit ta ring ang kapo ago singina o kata kau singina, ku taping palau ta natnat i silia kolo ngoi. Nang palau kalaro!